Nyo nating kaka rou numaa <noise> nyo te fakats toto tsiau tan nainy nyo nating kaka rou. Fakats rou e junaun fokinai nainy. Naa rou tan fatouf, faakats rou ten junaun fokinai nainy naa rou tan fatouf, faakats rou te junaun ma fatobiny yan toto tsiau nainy nyo nating kaa rou numaa. Sikia pis ta mes ta gov faarei non ara fokinai nainy gov nating, rukauts non nating rukauts non ara. Taim ra nating kaka ror numaa <noise> gov tsun nating fan non fo mamatsiny kaa tan toto tsura, rukauts varroa fakouts varo ra tana fo kat iring ra natig kat ror ya, tan nainy ra nating kaka babainy ror <noise> gov nating fainy varo ra fo kinai ka iny fakouts a toto tsura <noise>